Kiramanyisa kugira amagara ma- amagara marungi ni waaba oine obusingye hatiine ekintu kyona kirikuteganiisa, oine esente, esente zirakuyamba muryenginsi zirakuyamba kwereeberera orabaasa kwehiisa buri kimwe, aho ora oine amagara marungi ekindi, n'ama- kugira amagara marungi otagwire, amagara gaawe garagyenda gye otiine ebintu byona birakuteganisa oine ekindi ni waaba orakunda abantu n'abantu nabo barakukunda, oine kusaasira, oragaba, otarabiika kiniga, oraba oine amagara marungi oramanya kushaba, orashaba Ruhanga oine amagara marungi.